Na tsuniu nguji thi thi xi'ni runi xra ngexru ndithu nguji k'e ndiaka nguji k'e ndia nthana ya na ntha n'ueni na yugua kachi na yugua ka na yugua nguji nthana xin nchi yugua ntha o rana tsjuni guanth'e nguji thuch'uina xra chjena ya na katse tu ora xrathi nguji thi thu tusana ya na sine thu tusan o jua na tjua thu betuna yua nchagax'ena ya na tjugua nixin nchi na nixin nchi na tsjoni bant'e thi thi nguji thi <hesitation> thi thuna ya na nexi nch'i xin xra thu mani na o riana ya na sithu thugua na cosi thu sine nixin nchi ge thi nthia ko thuna nexi nchia na nguji tuna nixin nchi thi thu tjugua jan, thu xine jan, thu katse jan, ya nthia thuna ju nthia nthana ju nthia kanixi.